Habwo mukooro gwange, ogw'embaaga kurora gwa'semeera kurungi. Ekyo kubanza no'kubanza, omukoro gwembaaga gukorwa abantu babiiri, omukazzi no'musaijja habwokuba nko omusaijja aiiyina kubaaza ngu nkatunga omukaazi omurungi munno akumpeesa ekitiinisa. Ekyo bwenkuba nkimaziire, ne'ngenda habwomukazi wange na'abantu abe chika kyange tugendayo ne'tweranga kwolekya nti niitwe abaine omuhara we'eka eri, nambiiri nyihiire omwisiiki o'gwo. Hati, ekyo bwechikuba kihoire, Bayikiriiza, bachimanya, batwiichweere ebintu bye'bakurora ngu niibyo bisemerere, nubwo kwihaho omuhara waabwo okamuleeta kuba mukazi wange. Bamara kubinchwera, mbitwara, baitu kurora ngu byasemera kurungi, kukiira muno ne'bakyetagiisiiza hamukoro ogwo, kuba no'kutambura kwo ne'emootoka enungi ezihuheesa ekitiinisa ezikuba ziroho mwobo'obwiire. Ekyo, bwechukuba chilayo, okutunga ebyokulya ebilikumara no'buheereza obulikumara. Obuhereza nka abachumbi, ebyoma ebiri kuturukya amaraka agalikuhilibwa abantu abaigi abaizire amukoro ogwo. Tuyiina kubatwineho na'abantu abali kutimba. Bworara baseimeize ekikaro nambeeri tukuba tukolire omukolo, kandi habeho ebyo'kunywa ebikusoboora kuba ne'binyiibwa abantu boona aba'madiini goona. Haroho abbatakunywa eby'okunywa ebikutammiza, haroho abakunywa ebitali kutamiiza so na bwekyo no'yenda habeho ebyo'kunywa ebya'bulimuntu muntu wenna akusobora okwengondezaamu kusigiikiira ediini ye, <hesitation> na'maani ge, hamu ne'chikuura kye, bwakuba ali musaijja orbundi omukazi orundi ali mwana no'bwo buli hakiira hamukoro naba'atungiire buheereza bwasemerreire kuba na'tunga. Kandi byoona bwebiraba bihoire, nemba nenegomba munno ha'bantu bange bwebakuba bahiikire hamukoro gwange, batunge obuliinze obulikumara kurora ngu omuntu bwaraba haikireho, ataabaho no'mu anyakutungiire enkoojo, anyakuntungire buhutta, ngu bwenagenziire hamukoro gwa titus, niibwo na'tungireyo obuhuuta narugaayo ndi mulema, so ebyo byona bwebikuba bibaireho, nyoowe nkurorakimu omukooro gwange gukuba gutereikereire kandi ne kitiinisa munno kusingayo.